أكمل هذه القصة: في أحد الأيام، عثرت قطة فضولية على قلادة سحرية... عندما أمسكت بها، شعرت بضوء دافي حولها، وفجأة اكتسبت القدرة على الحكي مع البشر بدأت تستكشف العالم من حولها، تساعد الناس بحكمتها وذكائها صارت القطوة رمز للخير والسعادة في القرية، وكان الجميع يحبون مساعداتها السحرية